gott kvöld og velkomin í Kastljós mygla er að verða sívaxandi vandamál í húsum og byggingum Íslandsbanki flutti höfuðstöðvar sínar eftir að í ljós kom að húsið á Kirkjusandi var því sem næst ónýtt vegna myglu stöðugt berast fregnir af

fleiri slíkum dæmum nú síðast af húsnæði Listaháskólans við Sölvhólsgötu en við hvaða aðstæður myndast mygla og má rekja hana til sérstaks byggingarefnis

eða tegundar húsa og hvaða áhrif hefur hún á heilsuna við förum yfir það með sérfræðingum hér á eftir í menningunni verður fjallað um söngleikinn Ellý sem frumsýndur var í Borgarleikhúsinu á dögunum en þar er ævi einnar fyrr og síðar rakin í söng og leik en fyrst þetta á annan tug erlendra hefur borið víurnar í söngkonuna undanfarið og boðið gull og græna skóga Columbia hrepptu hnossið og var greint frá þeim samningi fyrir helgi en hvað þýðir þetta í stafrænum tónlistarheimi

umboðsmaður hennar ætla að segja okkur allt um það velkomin Sindri og

eins og Helga sagði þá bárust af því fregnir núna fyrir helgi að þið hefðuð landað góðum samningi við þetta stóra fyrirtæki Columbia

hvað þýðir það að landa svona samningi við við þetta stórt fyrirtæki sko stóru plötu fyrirtækin þau hafa kannski haldið sér betur heldur en minni og millistór fyrirtæki eftir hvernig við neytum tónlist á stafrænum markaði en þau halda sínu af því þau eru stór þau geta fjárfest í tónlistarmönnum og geta þá boðið okkur peninga til að fara taka upp plötu og vinna með öðru tónlistarfólki tekið upp myndbönd og auðvitað fjárfest í markaðssetningu sem er mjög

mikilvæg til að koma nýjum tónlistarmanni á framfæri og það er

hafa haldið mjög vel þeir hafa kannski þurft að reyna að finna betur hvar þeir fá tekjurnar af því að tekjur af plötusölu hafa töluvert minnkað auðvitað undanfarin ár þá kannski reyna þau að koma meira inn í það sem er kallað

tónlistarmönnunum og og alls konar díla núna auðvitað tengjast flestir tónlistarmenn einhverjum stórum vörumerkjum hér og þar um heiminn og komin inn í það og reyna að afla sér tekna á því þannig það er nýja tekjuleiðin að selja vörumerki ef svo má segja algjörlega en samt sem áður þá tekjurnar verið að koma til baka svolítið með nýrri stafrænni tækni að við notum Spotify frekar en að og til dæmis þá er

besta ár tónlistarbransans síðan nítján hundruð níutíu og sjö fórum þarna niður og erum á uppleið aftur við getum sagt síðan þú fæddist Glowie en hvað þýðir þetta fyrir þig ef þú horfir bara á næstu daga og mánuði hvað breytist með þessum samningi hvað ertu að fara að gera og hvernig verða dagarnir þínir næstu vikur verði svolítið öðruvísi og ég er að fara að upplifa eitthvað rosalega nýtt að gera það sem mér finnst skemmtilegt á hverjum einasta degi og þetta er það sem ég mun vinna við svo stórt og það er verið að leggja miklu meira í allt

sem mig langar að gera núna

núna er allavega peningu fyrir því og núna er hægt að gera

og ég er búin að ímynda mér að þeir gætu orðið sko já það hefur verið kannski

tiltölulega lítið teymi í kringum þig núna

hvað valið þá sem þú færð til að vinna með þér eða hvernig verður það já hún getur það í rauninni það eða hverjum hún vill vinna með í stúdíóinu þau fóru strax í stúdíó bara daginn eftir að þau skrifuðu undir og fóru að vinna strax með heimsfrægum

Go sem er búinn að vera viðriðinn verkefnið frá upphafi hann heldur áfram og og er búinn að vera með Söru í öllum þeim lögum sem þau hafa gert hingað til og það er teymisvinna sem hefur virkað vel fram að

þannig hann verður áfram með þér á fullu að semja já hvað með framtíðina hvað það varðar mér fannst ég heyra á þér að það var eitthvað sem þú vildir koma meira inn í það er að

að fara að semja sjálf er það eitthvað sem í kortunum já það hefur alltaf verið markmiðið að að fara að semja en þótt ég hafi kannski ekki einhverja brjálæðislega reynslu í því núna en svona smátt og smátt þegar ég var að byrja að vinna með Pálma þá fór ég að hafa meiri áhuga á því og hef kannski núna svona sterkari skoðanir á hlutum hvernig

eða um hvað ég vil syngja og eitthvað svoleiðis þannig það er definitely eitthvað sem ég mun halda áfram að æfa mig í já þetta er alltaf spurning um reynsluna ég veit að það voru mörg fyrirtæki að þið voruð kannski búin að undirbúa þetta ágætlega eftir því sem mér skilst

ekki á það fyrsta sem bauðst hvernig komust þið að þessari niðurstöðu af hverju enduðuð þið þarna en ekki einhvers staðar annars staðar sko þetta var frekar

fyrirtæki sem hafa samband og svo þegar við lendum í London þá fer einhver snjóbolti af stað og í endann voru skerum við þetta frekar fljótt niður í fjögur fyrirtæki

sjö sem gera tilboð en fjögur fyrirtæki sem við

svo förum við að meta það hvernig hvernig Sara vill vinna í framtíðinni þetta snýst um það að þú ert að fara að vinna með líka vel við fólkið og kunna að meta hvernig þau vinna og svo auðvitað er Columbia eitt allra stærsta fyrirtæki í heiminum og á rosalega góðan feril og verið með

þannig skipta mestu máli en líka framkvæmdarstjóri og er mjög þekktur fyrir að vinna með tónlistarkonum fleirum þannig það allt hafði mikil áhrif á hvar við enduðum þú ert ung eins og ég sagði nýorðin tvítug

framtíðina blasa við en hvernig sérðu fyrir þér næstu áratugi stór spurning í rauninni veit er svolítið svona manneskja sem vil ekki plana of mikið nákvæmlega hvað ég vil gera ég

lifa í

þessa vikuna að reyna að njóta þess bara að um síðan ég var lítil þú ætlaðir alltaf þessa leið já það var aldrei neinn vafi í þínum huga

ekki í tónlistarskóla það var ekki rétta leiðin fyrir þig þú gast fengið þetta allt heima já

í kringum mikið af músík og og

þegar ég var tíu ára

það heim og kenndi mér

náttúrulega söngvari líka og og

kenndi mér alls konar hluti sem hann kunni og svo fór ég að þjálfa mig svolítið sjálf

á unglingsárunum og ert komin á þennan stað núna já við óskum ykkur velfarnaðar í öllu í þessu ævintýri sem framundan er takk fyrir

á eftir með mygluvanda í byggingum og ræðir þar við þar við Björn Marteinsson dósent hjá verkfræðideild h

og Unni Steinu Björnsdóttur ofnæmis og en Ísþjóðarþætti sem sýndur

þú ert rosalega náin mömmu

árin hvað þau eru búin að gera mikið fyrir mig og

ekki alveg að unglingur og Glowie dæmið og mamma

mikill stuðningur og mig langaði bara að hafa þau hjá mér alltaf af því að

er ég flutt að heiman velkomin bæði tvö í Kastljós Unnur ef við byrjum á þér hefur læknisheimsóknum til þín og þinna kollega fjölgað vegna í húsakynnum ég held það alveg örugglega við erum að sjá mjög mjög mikið af fólki núna sem er með vandamál algengustu einkenni eru sennilega frá öndunarfærum það eru bæði einkenni frá síðan er frá augum síðan eru einstaklinar sem fá astma astma

verið töluvert alvarlegur það er þekkt að mygla og sérstaklega mygla utandyra getur valdið mjög hættulegum og jafn vel lífshættulegum astma svo eru það önnur einkenni sem við skiljum

ekki eins vel það eru einkenni sem

líkjast síþreytu einkenni frá liðum liðverkir útbrot kláði í húð og sum eru ofnæmistengd það er talið að um tuttugu prósent þeirra sem eru í rakaskemmdu húsnæði séu með einkenni en aðeins þrír til

tíu prósent með raunverulegt ofnæmi fyrir myglu eftir því hvar maður býr í heiminum hversu algengt það er og er fólk

sem er með

ofnæmi fyrir pensilíni eða

ofnæmi er það útsettara fyrir einkennum og viðkvæmara fyrir fyrir svona sennilega eru akkúrat ekki þeir sem eru með pensilín eða frekar þeir sem eru með ofnæmi fyrir einhverjum

fólk með frjókornaofnæmi og þess háttar þeir virðast vera útsettari og og jafn vel einkenni og undirliggjandi sjúkdómar hvort sem það eru

eða aðrir hættulegri sjúkdómar þeir sjúklingar eru líka útsettari fyrir að fá þessi

einkenni fyrir myglu virðist vera en Björn myglan kom ekki bara í gær hún hefur fylgt okkur frá örófi alda af hverju fjölgar þessum

núna það varð sprenging eftir aldamót hvað gerist

frá að vera nýtt við héldum að við værum laus við þetta seinnihluta síðust aldar þegar uppbyggingin var sem örust og best svo var þessi sprenging eftir aldamót og satt að segja við vitum ekki hvað er að það er vitað

við finnum ekki neinar breytingar í tíðni rakaskemmda það gæti verið

tengt en við sjáum ekki hvar það gæti legið og þá eru íbúarnir eftir og þeirra

en þú sérð

ekki hús sem eru byggð á sama tímabili þetta eru ekki þetta eru ekki byggingarefni

sjáið þið ekkert mynstur í í raun og veru þeim húsum sem greinast með myglu nei þetta eru eins og þú segir hús frá öllum og þetta eru bæði timburhús og steypt hús þetta eru því miður óheppilega mörg

nýbyggð hús sem eru vandamál það getur verið eitthvað með byggingarhraðann að þau hafi aldrei náð að þorna almennilega en við sjáum ekkert mynstur í þessu og það sem okkur sárlega vantar er einmitt að fá að gera úttekt til að kortleggja í fyrsta lagi hvað er vandamálið stórt reyna að tengja það við tegundir mæli og síðan að finna út úr því hvort það sé eitthvað sem við verðum að með tilliti til hugsanlegra breytinga í umhverfi hvort við þurfum að breyta því hvernig við byggjum til þess að byggja betur fyrir framtíðina en þú hefur nú sótt um styrk til að rannsaka þetta orsök og aðrar skýringar hvaða viðbrögð hefur þú fengið eiginlega engin við sóttum um verkefni til Rannís

þetta þótti ekki áhugavert kannski að hluta til vegna þess að þetta var ekki nein vara sem er söluvarningur út úr þessu þetta mun ekki auka útflutning svo við leysum þetta þjóðhagsvandamál okkur mun bara líða betur og það

virðist ekki metið hátt því miður þannig ykkur var synjað um styrk til að mér er sagt það var sérfræðingur á Eflu verkfræðistofunni sem hefur verið að rannsaka þessi mál mikið að það sé svona sameiginlegt í þessum húsum sem hafa verið skoðuð að annars vegar er það skortur á viðhaldi í eldri húsum og sérstaklega eftir hrun

mikið að því og hins vegar gallar í hönnun eða framkvæmdum nýrra húsa var ekki mygla hér áður fyrr og við bara þekktum það ekki hefur ekki alltaf einhvern vegin verið vandamál húsasótt hugsanlega en það sem okkur óar við eru hvað þetta gerist hratt eftir aldamót mygla var vel þekkt hérna upp úr seinni heimsstyrjöld þegar

var mikið í Reykjavík og búið í alls konar húsnæði sem ekki hentaði alltaf vel þessu var útrýmt um nítján hundruð og sjötíu þegar Breiðholt byrjar að byggjast og á því tímabili frá sjötíu og fram yfir tvö þúsund þá hélt ég til dæmis að þetta væri ekkert vandamál þetta væri bara vandamál hjá

erlendis sem kynnu ekki að byggja hús hjá okkur með ódýra orku þá var ekkert vandamál allt steypt í hólf og gólf og ekki fer nú myglan að búa í steypu og þetta reyndist allt rangt hjá mér já annað hefur komið á daginn nú eru fyrirtæki og opinberar stofnanir að lenda í þessu velferðarráðuneytið Listaháskólinn þú starfar til dæmis á

það hefur verið mikið í umræðunni núna hvernig eiga stofnanir og fyrirtæki að taka á þessum vanda bara til þess að halda sínum starfsmönnum heilsuhraustum

hefur svona alvarleg áhrif á heilsuna mér finnst þetta vera mikill ábyrgðarhluti stjórnanda stofnana hvort sem stofnanir eru einkafyrirtæki eða opinberar stofnanir ég hef skoðað sérstaklega eina stofnun sem var Íslandsbanka Íslandsbanka starfa

fjögur hundruð og fimmtíu manns og þar voru tuttugu prósent umþb veikir það voru um hundrað og tuttugu manns sem veiktust

fyrst og fremst og svo önnur einkenni það sem þeir gerðu er þeir reyndu fyrst að laga húsnæðið að höggva í og bæta og breyta og ætluðu síðan að fara að byggja við en hættu við að byggja við vegna þess að þau sáu að þau réðu ekki við vandann myglan var miklu útbreiddari þó húsið liti mjög vel út að innan

nú hafa flestir verið fluttir og það er allt annað heilsufar í raun á þessu fólki vissulega er ekki alltaf hægt að byggja nýtt og erfitt þá getur þú gefið okkur dæmi um hvað fólk finnur

sextíu og átta prósent

voru með nefstíflur og rennsli og hnerra og mikil óþægindi og mikla skerðingu á lífsgæðum sumir tala um sem við skiljum ekki alveg minnisleysi og annað slíkt mjög margir voru með astma og jafn vel um tíu prósent voru með alvarlegan astma með verulegar breytingar á

og

greint þennan sjúkdóm og sjúkdóm með því að fara úr húsnæði og koma síðan aftur í húsnæði og athuga hvort maður fái einkenni á ný en það er ábyrgðarhluti eins og hjá öðrum opinberum stofnunum að taka ekki betur á þessum vanda hvernig stendur með er einmitt einn af þeim stöðum sem virkilega þyrfti að taka til á og einhver þarf að bera ábyrgð á þeirri myglu og þeim skemmdum og því viðhaldi sem er þar þér finnst ekki vera nægilega vel tekið á því nei mér finnst það ekki vegna þess að ég þekki

sé marga sjúklinga frá sem eru mjög veikir margir af mínum kollegum eru mjög veikir og hafa jafn vel þurft að hætta í starfi og mér finnst ekki boðlegt að fólk sem hefur menntað sig til starfa og getur í raun ekki unnið annars staðar verða að hætta vegna þess að húsnæðið er ekki boðlegt örstutt í lokin Björn fólk hefur leitað til okkar trekk í trekk og beðið okkur um að fjalla um þessi mál nánar og fólk sem er að lenda í þessu með sitt íbúðarhúsnæði tryggingarfélög í raun og veru taka enga ábyrgð á

tjón sem getur oft verið mjög

í sumum tilfellum er það ekki hægt eins og þú segir þarf að verða einhver vitundarvakning þarna þarf

að ræða þessi mál sérstaklega já alveg tvímælalaust þetta er gífurlegt tap fyrir fólk sem er að missa eignir sínar það eru smámunir miðað við lífsgæðin sem maður tapar og þetta verður ekki bætt

nema með stóru átaki og á meðan við erum að vinna okkur út úr þessu þá þyrftum við helst að fara svipaða leið eins og aðrar grannþjóðir okkar á Norðurlöndunum að hið opinbera tekur þátt í þessu og byggir upp tryggingarsjóð sem menn geta sótt í og þetta þarf að vinna tíma þannig tryggingarfélögin nái

reiknað áhættur og

hvaða tryggingargjald þarf að greiða til að standa undir áhættunni en þetta verður

öðruvísi heldur en við fáum hið opinbera og það taki hressilega á þessu við látum þetta vera lokaorðin takk kærlega fyrir komuna takk sömuleiðis þættinum í kvöld ætlum við að ræða Ellý nýjan söngleik í leikstjórn Gísla Arnar Garðarssonar sem var frumsýndur í Borgarleikhúsinu á dögunum þau eru komin hingað til

þau Snæbjörn Brynjarsson og Hlín Agnarsdóttir verið velkomin takk Ellý þetta er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 nei þetta er

ótrúlega flott söngskemmtun það er að segja konsert með öllum þessum frægu lögum hennar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

en engu að síður er þetta ótrúlega leikrænt og falleg og flott leiksýning það mætti næstum því kalla þetta tónlistardagskrá eða söngskemmtun án þess að gera lítið úr því þetta fylgir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

tímabilinu frekar en að þau rammi og passi inn í innra tilfinningalíf persónu eins og það myndi gera í hefðbundnum söngleik já en í svona verki eins og þessu þá hvílir þetta allt á og það hefur aldeilis skipast vel í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 þetta er stórfenglegur söngur hún nær Ellý rosalega vel finnst manni og hennar tækni vald á öllum þessum lögum já og þetta er ekki bara söngurinn

þetta er afskaplega vel leikið hjá henni tímasetningar

að hún hefur svo mikið vald

líka á þessum leik og að túlka þessa persónu alveg frá því að hún

stúlka og alveg til dauðadags þannig hún spannar alla ævina og gerir það alveg ótrúlega vel en auðvitað hjálpa til góð gervi svakalega fínir búningar já rosalega góðir

hjá Stefaníu já þetta er það er mikill hraði

í þessari sýningu og þá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 miðla þessu öllu til okkar og

þau leika mörg hlutverk og það eru kannski dálítið þéttar skiptingar og örar en það skemmir ekki fyrir þó þetta sé ekki hefðbundið leikrit þannig þá er þetta rosalega krefjandi hlutverk bæði upp á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 þannig þetta er ekki ekki auðvelt og Björgvin Franz er

frábær eftirherma

og eiginlega smellpassar inn í þetta verk leikur bæði Ragga Bjarna og k k k k já og svo leikur hann bróður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

en það er kannski ókostur að það er farið svo hratt yfir sögu að það kannski býr ekki til þessa sorglegri sorglegri köflum já það má kannski segja það að sorglegu hliðarnar á lífi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

þá sá maður alveg og maður maður maður klökknaði já maður fann maður fann tilfinninguna sem maður átti að finna og eins og þú nefndir áðan er svona hálfgerður Pavlov í þessu því þetta eru svo þekkt lög og oft notuð í jarðarförum og svona maður

heyrir söknuð já bara þannig það kallar bara fram tárin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

ekki bara í búning og leikmynd heldur ekki síst líka í

það hljóð kemst svo vel til skila og hjálpar okkur við að skilja þennan tíma þannig menn hafa

rækilega vel við þetta

gera þetta öll mjög vel og það er annað líka sem er skemmtilegt við þessa uppsetningu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

það eru gamaldags stólar það hefur verið lagt í það líka

ekki virka jafn vel á til dæmis nýja sviðinu nei á Stóra

fullkomið fyrir þetta rými og

rétt að það væri ekki gott

að flytja þetta upp á stórt svið en

þessi áhrif af leiksýningunni og sérstaklega af þessari leikkonu sem að leikur Ellý eru svona svipuð áhrif og maður fann þegar Brynhildur Guðjónsdóttir kom fram í hlutverki

að þetta er svona meginstraums leikhús eins og það gerist best og enginn svikinn af þessari skemmtun alls ekki þetta mun vera gangandi mjög lengi því þetta hentar ótrúlega breiðum hópi fólks